To <laughs> maizanfaəa ghighe wahalna basighe chigwadjgaft titk chacham tama wida wuraghda kwara zandam mbartava ankwaliva kumiva ngaskina ana kwartakwara hava dadghucha ngalighngala baighucha ngalighngla bayan kajghar chgwaghna dghigh daghine wusigh wusa ngavak kwar dghichaghda wusava wi angchag mba zalchagh san vaha zgha nga irichvak kwaldghichaghda wusa goliva gwidgharar waya jichagh kwara zalchaghha sirda wuzu skida huəe nismanwikaha nga irichlahdakwar lahghichanva zgaghi laha dghin ha ghuwa. a ghaya lahnacha kuwalch dadghuwa lahagiht sire lahnacha kuwail baighuwa lahaghit sire dghinha ghuwa. a ghaya wiəagwchaghba zgha juchagh sailda ngwata vjirsana ana mana vjirchi gole kaəaujuza makanchdadaghsirne kihana tufich sadailghe titkw sagchanankwa sghisagda makghighe kwakwara baighuwa kuwi gole ngaiva t kizrvichaghda mchimchau ada kwizumagha kwizu maghagha maniwvahazghai to sina kwargwarchga dadaghada kwakwara kahamdada taədu chkana manwiyahau nahgwainanane nah kihana ngulamchagha vjirga sunukcha dadghuna ana nglidad ghuwau sirna kwaran kwara sghisagda makghighe ananpola da bakibagh ghaya wi augchaghambe maniwhaz sknukcha dadzuwau to wiyahda wuraghda kwarau thichakam ahabdil dadagh tare to nikcha tarbiyaskada nikcha laə zəananaskada batarbaghan vjarna gole to Barkach dughruwa həiskwanansan vukchagha baighuwa kwiha ngazleghelghel ghela baə nasanacha hpəe kara to wutarva nisane thabamba kda kdamanwe skinacha hpaəako kara chkwigharkak njuəgha kaghche nga dvagh naghnaiva chujilka wujat bakakaya aya cha chadazəa chad yardachannada selsagva vaknacha ghdigdadadghi ka kwara aha achachakdil wuda jughnagh selcha to vakchghayagh naghva vachwighnaghva kamda pghari dvan gwadjgafte vikamta hnikad waya vikamta hnikad waya chama tahjakwaghva mgasskina chachamaghva nahkamta katghada jaukta managhigha ngaghigh chama tagh jakwva wusankwa daghanda bandar gwadjgafte wusakwaskacha bandar gwaghgafte kachamdacha wusau ai salaghnaghda mana kna nga kuɗaghnaghda njaədilka ghdava wirda baka gwih kdausaba ngadag pisbgrighnaghda skwikava dapisadwigha ɓalba datungwidwikagh wusa yarwaba palkuə ghalna naiwahalmba to ghaiche nga dvaghnaghchi naiva nak haəda hda zghinkava ga irch gansana hnjikita sawilsag chagha jichagh kwakwara had guza mgatitaghna zakdafva jichagh kwara hada gwise nga titaghna kwara hava to juchnacha sa. a delamda aza. ardafa dghidamaghka zud thaghskiba ahastakskina badelban a gomnite aya ngaghighcha mannava